फिलिपिन्स में दो मौसम होगईच्छे जैसे गीला मौसम औँ सुष्क। मौसम होगईच्छे फिलिपिन्स में सालान आसत बारिस करीब। मिलिमेटर होगईच्छे औँ फिलिप्स में मार्च से अक्टूबर तक। गर्मी महिना होगईच्छे अब फिलिप्स में नौमबर से फर्वरी तक। सर्दी के मांसुन ठंडा आउ हवा लागईच्छे फिलिप्स में सुर्योदे। आउ सुर्यास्त के समय पूरे साल बदलत रहाईच्छे।